Aminaha magnôkana malôha e tena tsy mety mande amin'ny planetin'olo hafa akagny fa na mande hany fa tsy mila manjakazaka fa mila manaja tsara i disciplinanjareo ndraiky raha raha fepetra apetraka zare fa tsy manjakazaka hoe ehe, tsy mety zany aminah.